Fruta të tjera përfshijndë limondë, lime, grepfrutë, kokosi, fiq, dardha, mandarina, kaki, e fruta pylli si boronica e murriz. Të eksplorosh lloje të ndryshme frutash mund të jetë një mënyrë e shijshme për të pasuruar dietën tuaj.